<hesitation> jirani annin <hesitation> won dibbiaf barretant arratan <hesitation> dattan diko yaaani wari attin akkan muziki akkama min yaani nutdantee, warri guddio hamttu endelea s, sautian endeletii dub <hesitation> wokti sunnen wokti innaman rafuu ,ilman kaba annen ilmansunn